A la pahqanik ke nakaq'aram cha wehchin qa' mood ntz'ajwa bueno han niq'ar ke natz'ajwa ruu' aq'ab'is maas tz'oo' porke maas n'ila'la la tz'ajan reh tziyaq nasa ala onteera lo ke chilnaq chiriij porke si hat nab'anam utilizar janaj cha por ejemplo la lavadora man nritz'aj ta bien la tziyaq en cambio ruu' qaq'ab' maas tz'oo' porke n'ila' ala onteera lo ke hat at'aliim cha maas por ejemplo hoj verda ruu' qa tziyaaq qatziyaaq ke nqab'an utilizar laa' pues tenemos ke nqatz'ajam ja'ar are' ruu' q'ab'is porke ruu' janaj lavadora nri'an joder entonces pienso han ruu' q'ab'is maas saq maas tz'oo' mareen qatziyaaq maas kiro'ka n'ila'la y man ri'anta joder riib' tanto qatziyaaq la ke nqab'an utilizar janaj tipo cha de lavadora entonce mejor nqatz'ajwa ruu' qaq'ab'is